a'o fe da muma nɛ a'o fe yuo mu suani po a'o bɛ fe da a ɲa bɛ fe yuo abe nupɛ patron mi nupɛ we sɛ en quelque sorte a yan deso don nupɛ patron mi obe we vɛ retard tumabɛ o tonu ɛna o ma'o ɲuso mi bɛ o ma'o ɲuso mi bɛ don a'o fe yuo a'o fe da o yirawe a fe yuora mu suani po